هو المشروع الي اعمل عليه حاليا هو مشروع مع هكدا تع ترجما ولمادا انا متحمس لانو يعطيني حاجة نحب نديرها ويعطيني حاجة نن- نقدر نديرها في الوقت الي ساعدني ويعني- يعني جد- حاجة جد مهمة لانو في المستقبل هدا واش راني ندير انا راه يساعد الناس لفهم اشياء لايستطيعون فهمها